Arusu̱n na nu ewey me dia yor, me ba nu mi mene umene kpeva arusun, ekpev arusu̱n mu ekun eji, me kpev arusu̱n oyin banu, arusun na yor nu ewey me dia yor, me mi ja te ba nu ekpev nu arusun, arusun na nu me kpeva yor ekpev arusun ba nu uto mo kara, ekpev arusun mu ekun, ba nu, eni ekppev arusun na yor mu aku bebeji mu ba nu ekevire ekevire nu amin mi tula oyor ba nu me kpevu arusun dor ekpev te arusun na yor eviresete me kpe amun yor mi yi tul baw mo kubaw inyor, dor oho nu arusun na ijate ma- a dor eni eja eja eda me ta genaya dor arusun yor mi da yi moo ya te maa dor nu nu me ta fia baw dor arusun yor mi yi kwa, ikwa te dor oho nu nu ede me fia baw, efia baw te dor evun baw eva me founa eva me ta mu esi nu me ta gongon baw, eyaw me yun mu esi nu bekeiny me gongon baw, me gon gon baw, egongon baw te dor eni ede me ta gongona, evon omina nu omina bekeiny esisate ifianyo dor eni ede me ta gongona, eni egongan de eviresete dor Esine esio nu eni ede da ya yun mu ibire oyor kunu eni eva nu ekpev nu arusun, do nuna okunu eni me der arusun, arusun yor ekire nu ogbankoi mu der inu iyi abilala ma kpeyo mu von ubuan mu va der baw, kemu idiomosuon mu kuru yaw ebir apapa mu yun mi ivom muva dera, ubo vivi nu ekuru va me dera dor mu ta mu eki, uta te mu eki dor eyan ahrar mina nu bekeiny eyevrim dor nu eva me dera arusun na, nu eva me diomose arusun iyi nu, baw me kotoya mu imo kuri nu igber nu igina nu timu na iyaw ahrar bekeiny, oho yor nu imo ayi neni ebien eni nu me der arusun yor evun ahrar na eva der, ona nu mina yor dor me ta mu eki dor me devre ahrar na nu eva me mene nu arusun na mi dioma yor kikre baw, me devrese dor nu me da vayi dera, ivu eder do eyan ini me kotua dor nu me bua arusun yor, me bua dor nu arusun yo iyante adu kiri, adu ivu ija bokunu, ija ubo ebir`, ivu ekum der okuvu dor iyi kuru yan adu odo m bokunu me dukumu eder usom isen wor wor yor dor nu adu yor oja yor, bonu adu ivu ikuru mi ja, iya nu ekuru ovon ibekeiny ka me me mene ibekeiny yor dor eya nu amin ibekeiny yor Egwa va me der arusun na dor, eder dor iyor ka ikuru yante edonw kiri eyan ubu kiri kiri nu ever me der arusun dor nu mi dioma evon munu ubo nu iyin na ifufuyo kpeyi eva der munu, abo nu eva me der arusun yor ibin dor nu uder der ina udin iyan edonw kiri ina udin iyan e donw kiri oyor ubo nu nuna nu edeva der arusun oyor ubo nu mi va nu iderin